یوازې د پنځه اجزاوو په کارولو سره خوندور خواړه جوړول امکان لري که چیرې هر توکی تازه، باکیفیته او یو له بله سره مناسب وي. مثلاً که موږ چرګ، مالګه، تور مرچ، زیتون غوړي، او لیمو لرو، کولای شو چرګ په زیتون غوړي کې سره کړو، پرې لیمو وڅڅوو او د مالګې او مرچو سره‌ یې خوندور کړو.